Voolik om tettü tugõvast ja survõkimmäst, aga samal aol painduvast matõrjalist. Nii, et ku sinnäq koskilt kraanist vesi sisse juhtiq, sis <hesitation> tuu liiguski müüdä tuud voolikut järest edesi.